Ẹẹ idọma ọdanka a ma aotakpo abọọbọhinu, ọdanka a gaa ya ukẹdi aman ka umareji nẹ e i hi lẹ. Ogbakwu tọha ku ọha mẹmla ọnya a, ẹdọ ọda nẹ a chika ooya ẹben ku umareji aman ka ogbakwọ ku ọba mẹmla ọnya a wẹ olọhi. Ẹẹ kunu, a i, e hi ọ lẹ ọlẹ oojẹ. A gaa lẹ ọhẹ ọnya na gaa lẹ a, awọ, ọba noo gaa lẹ ọnya a. A le ta ọle ọnya a, a gaa lẹ ọlunu j a lẹ ọlẹ je. Eko nẹ a i je ọlẹ ọma, na i hokonu tu ẹnẹ ọnya a, mẹmla ada ọnya a mẹmla ayinẹ ọnya a a. E lẹ uwọ je, e ke le okonu hẹ tu uwa. Ọda noo ya nẹ a ke wa a, a ke i da uwa ka ọyi ku ọluwọ nẹ alọ gaa lẹ a. Li, anọọ yọi yiyawu ọyi ku ọluwọ anọọ ke tine oolẹ. Eko nẹ a gaa lẹ okonu ọma hẹ kplaa, idọma hi ọha le ka introdọshọn. Introdọshọn a, ọdanka a ga eko ọma a, a gaa le iyuwọ da uwa. Lẹ achẹ ọluwọ kpo wa. Ẹẹ, ọdee a nẹ alọ gaa ya an. Ọyi uwọ nya hum ọtu, ng tine oole. Aa lẹ ọma ka tọ e lẹ ọma ya kpla. Chẹẹ, ọdanka a lẹ ọma ya ẹẹ chẹẹ amiyẹ ẹchi o hile ẹchi ootu ku ọnya a, ẹchi ootu ku ọnya a, o wẹ ọda ọchegba. Bikọs, ije nẹ a ga i tu ẹchi ọma gaa wẹ ije nẹ egaa i le odre, m la eje mẹmla ọda doodu na, aa gaa le eko ku uwẹdir aman ka ọnya oole ku aa a. Achohi, ije ku echi ootu ku achẹ ohi, ege tu echi a ipọlẹ ipọlẹ. E gee duwọ ka a bi trii họndrẹd taọʒan. Achẹ ohi gee ka ku tuu fifti. Achẹ ohi, e i hi uf introdọshọn họndrẹd tauʒan ofiyẹ duu eko nya nẹ ọla oduudu odee lọnọ a. Achẹ ohi ke i da uwọ ka awọ gaa bi ufaif họndrẹd tauʒan ka ga i miyẹ ẹchi. Ọma tu ẹẹ ọma nẹ achẹ gaa wa gaa le le odre, la ọdadoodu mẹẹ a. Ọdanka awọ abọhiyuwọ a ke ma ẹnyọ nẹ a ke le ije ku iyuwọ, awọ noo we ọbaa, ake nma i wa, a ke le ọdre kuwọ ya nma ọlẹ uwọ mla achẹ ọlẹ uwọ, e ke lẹ odre kuwaya. Achẹ doodu nẹ a imvaiti nẹ a bi ta ọkwu wa a. A ke le <hesitation> odre ọma ne i le duu a. Ọda hoo ge ya ẹẹ nẹ e ge ka ku ọchẹ a kwu ọba i lẹ ẹẹ a, anu wẹ ije ọnya, ije ọnya ookpo a. Agee kpo ije ọnya a pi i. Eko ne i bi le kpo ije ọnya a, ọdanka ga lẹ okonu hẹ tu a, ọba, lẹ okonu hẹ tu achẹ ọlẹ ọnya a mla achẹ doodu a, a ke ka ku oo ii, o̱yi uwọ nya hum ọtu ng gee lẹ. Ufamili ohin ma, e du uwọ, e gboo hẹ uwọ nma umiliyọn. Biẹẹnya wa, a ke gbọkọ, gbọkọ, gbọkọ, gbọkọ jaa, a jen o gaa nmẹyi ta. Achẹ ohi gee miyẹ hundrẹd naira, noo wẹ ekpa unaira a. Achẹ ohi ke i miyẹ ufifti naira nẹ alọ noo wẹ idọma g hi le ọpanu ofu-chẹhọ a. Adanka ufifti naira ọma e gaa kwu ta ipu ogo, chẹẹ e ke lẹ ọnya a higwu ku e ke i le ọka da gbọkọ ọche a ka an gbọkọ yiyawu ọọ tine oole uwọn. O he uwọ ota? Ipeyi uwọ mẹmla ipeyi achẹ ọlẹ ọnya a, ọnya a ke i da uwọ ka ọọ he anọọ ọtu. Chẹẹ ada ọnya a ke i da ọnya a ka ọdanka o huwọ ọtu, ng ba ke miyẹ ije a, kaa kwu bi gem. Chẹẹ, o ke miyẹ ije, o ke kwuu, o ke kwuu bi ge lẹ ada nu. Ije ọma ne i bi i le bi ge lẹ ada ọnya a, anu nege hi lẹ ije okpo tu ọnya a. Ọdanka ọchẹ i jen nẹ ọnya oolẹ kuwọ a i ke yan, nẹ a tine oodivọsi, aman ka ọda doodu, ije ọma, ọdanka o koo wẹ unaira ẹhọ, unaira igwo aman ka unaira ofu na a je kpo tu ọnya a, nẹ achẹ ọlẹ ọnya a je a, nẹ ọnya a ka ehee, ng ya ichẹ gẹ noo, ọchẹ a i hum ọtu gẹnoo, unaira ẹhọ ọma nẹ e ge le bi ge lẹ uwọ kwu che a, unaira ofu ọma, ne i bi ge ọ kwu che a. Ọda ne i ya ode, ẹgẹẹ ne i ya ode ku ọnya oolẹ ku idọma a. Ọdanka a lẹ ije nẹ ẹnyọ ke jẹ uwọ, a ya ọọ. Ku achẹ koo ma, kee ka koo ii, ọnya nẹ ọchẹ a nya, oo ma abọn. Ọchẹ a, ọchẹ a ẹmiyẹ i nmo uwẹdin kunu noo. Adanka a man nẹ ẹnyọ i jẹ uwọn, e gaa lẹ ije kpla lẹ ọnya lẹ. Ọnya ga ọlẹ ẹmiyẹ gboo nmo ọnya. O ka i chẹ lẹ ọnya i je chi. A ke man, nẹ ẹnyọ ọ i ke jọọn, ẹẹ nọọ, ẹẹnẹ ẹnyọ ọ ke jọ a, a ke. Oyibo hi ode le ka kọt yuwọ kot akọdin to yuwọ saizi. A ya ẹẹ noo fiyẹ uwọn. Ẹẹnẹ a ma ka ẹkpa kuwọ jọ gla a, anu nẹ a i ya a. O o doo, o koo wẹ ọchee aman ka achẹ ẹpa, ẹẹ nẹ ọfuwọ jọọ a anu nẹ a i ya a. Apọlẹ ku ọnya a ba, nẹ apọlẹ ku ọba a ba, nẹ aa kwu ije i kpo, ne kwu ọga i ta, dee ẹẹ, <hesitation> ọnya kwuu lẹ yọ bọọ a. a ba e i ya ọnya oolẹ ku idọma lẹ man, mẹmla otukpo. Num ta ọọ ọkwu nma ajaajẹ a, abọ e i ya lẹ a yọ bọọ a.